Hoɗdu waɗi ko ɓorɗi, ɓorɗi juutɗi, pooɗiiɗi, ŋeerɗi. Ɗum woni so a waɗi hen peɗeeli ma, aɗa fooɗa ɓorɗi ɗi ene hokka dille. Ni woni dille ɗe ngona jimɗi belɗi.